Ncho jina ithi ku'iane ni thunde'e na ndaxi chi' <noise> baya' se rina <noise> tatsi rijin xraka sena ithu nde'ia sentha sichi' chuba ngia' a na baya chujni xri chjan jan, chujni cha jan kunde' ena ndaxi chi' che ndexi chena ndithu rugunda <noise> thi chujni ndu xraka xra thi chujni thatsigu rijin xraka na ya na ithunde 'ia na ndaxi chi'.